Mitonia otuai kanai hu ho o on. koño xhíton, chí koni kutuai chi ni na ngutuai dikoi koño xhitón na kutuai kadai koño xhitón ta, ta ho viko ta ngokoin ta kadai koño xhitón ta ho o on. pus kochavi ñaivi noi ta ku ko mili noi ña kokuxhí ta pus kinivi ña kutuai ña kadai koño xhitón to otuaichí. kua kuadakuai xajan tu o iin ki ta kutuaiña chí. ho intencion ña kutuaiña.